Tejuan kikua in aguacatl ika chiltlamashakualolnika chili nika ajo nika este in aguacatl okuel tikua san nikan tlashkal tikteteki ika iztakl okuel kuali tikua kuali tikua nika panzhin ijtek ijtek pia in panzhin nikan aguacatl nika papatla nika chili in aguacatl para yu mota yuhuiksik yek kuak yeka yu tlijtlile kuak kuzhin yi papastik tos yeka yi kuali mokuas kuak nen tepiztik pues amo huelik por que san xoxonaktik jntejuan nikan kishmati san yei este clas nikan kishmati san yei aguacatl den chukozhizhin non para sek teteki den chukozhizhin non para kuali chihua in chiltlamashakualol. <noise>